أول شيء نبدأ به اليوم ندخل الحمام، منغسل وجيهنا نتوضأ، أنصلي ركعتين الصبح لله. بعدين نفطر وأشرب لي القهوة حجتي. وبعدين أروح على-على الجامعة وكذا، ويكون اليوم حلو. نبدأ اليوم من باكر، يمكن من الساعة ستة ونص أو سبعة الصبح. يكون ال-البكور فيه بركة وكذا.